Ny fomba fanadiovana na hikisôhana nify, alainy, le brosse nify zany hananaovana colgate lemagna rano, hosokosôhiny ny ambony sy ny ambany, ny amin'ny sisiny sy ny ao anatiny ary mihomokomoko amin'ny rano, avekeo, afora madio tsara le nifinao avekeo.